Fu wan iŋɛ seem ironi fu kurega de la see ti fu dikɛ iron la plugi bugum puan. Fu dikɛ iron la plug bugum puan ba'asɛ la, la nari ti fu tara koom fii. Fu wan iŋɛ ko'om la fii zigesɛ kurega la, la wan basɛ ti a iŋɛ soft. Hu san ka tara ko'om gee san bɔna la fu use liquid spray ri fu dikɛ spray kurega la zuo. Hu san spray ba'asɛ ti la po'e fii ti fu nyaa ironi. Fu san iŋɛ la bala, hu wan ba'asɛ, hu wan nyɛ ti hu niŋa la ironi ana suŋa suŋa.